عشان تحضري كوباية شاي هتصبي شوية ماية في البراد وتحطيهم على النار يغلوا وهتسيبيهم بتاع خمس دقايق بيض وبعدها تجهزي كوباية تحطي فيها السكر اللي بتحبيه يعني معلقة سكر مثلا ومعلقة شاي وبعدين تصبي الماية المغلية وتقلبي تقلبي تقلب بالراحة وبعدها خلاص.